I ôhatry edy ai i biby tegna mahay misitriky te- haiko malôha sokiny, sokiny zany karazagna hérisson filazantsika azy namanaman'ny trandraka regny raha zany, zany juste izy mangala haniny fao hitanao miboàka bakeo izy misitriky ambany am'lavaka karaha zany na misitriky ambanimban'iregny mololo regny, z-.